په عصري ټولنه کې دود د هویت، ارزښتونو او ټولنیز یووالي ساتونکی دی. که څه هم نړۍ بدلېږي، خو دودونه موږ له تېر سره نښلوي او د یوې ګډې پیژندنې احساس راپیدا کوي. هغوی ته درناوی زموږ د فرهنګي ریښو درناوی دی.